जहाज के डिजाइन जहाज ले करे गये है। की एकर नीचे वाला हिस्सा बहुत बड़ा होते चोदा होते। ए चौड़ा हिस्सा पानी ल खिसका देते आऊ जहाज ल उपर रखे रहते। आर्कमिडीज के सिद्धांत ए एगो वैज्ञानिक हे जे बताते। कीजे कौन चीज पानी म डूबे रहते त एकर उपर एगो बाल लगते। ए बल ओ चीज के घटाई के द्वारा पानी के भार के बराबर होते। जेकर जहाज के वजन आऊ पानी जहाज के वजन इतना होते। की ए पानी के द्वारा लगाए गए बल के बराबर हो जाते। एकर से जहाज पानी म डूबते नई बल्कि तैरते।